मान्छ्या जसरी बिल्लाहरू कुणा अद्दाइन । तर, मान्छ्या जसरी कुणा नअर्यापनी बिल्लाबिल्लाबीच कुणाकानी भने हुनोछ । उनीहरूका आँखाका ठस्का हुना छन् । मुखका ठस्का हुना छन् । उनीहरू विभिन्न क्रियाकलाप अद्दा छन् । कैबेला भड्किना छन् । कैबेला मच्चिना छन् । तबै उनीहरूबीच कुणाकानी हुनो छ । उनको कुणाकानीको भाषा भन्या मुख्य म्याउ हो । उनीहरू कुणा अद्देबेला म्याउ म्याउ अरिकन बढी कुराकानी अद्दा छन् । उनको मुख्य अँ कुराकानीको संकेत भन्या, भाषा भन्या म्याउ हो । उनले एक बिल्लालाई अर्का बिल्ला बोलाउनाइ लागि म्याउ अरिकन बोलाउना छन् । तबैले उनको मुख्य भाषा भन्या म्याउ नै हो । अझ उनीहरूबीच एकअर्काबीच कुराकानी हुन्यो भने अँ ठस्का अद्दा छन् । मच्चिना छन् । उनीहरू एकअर्काबीच झगडा अद्दा छन् । तसैबाट उनको कुराकानी हुनोछ । बिल्लाको मान्छ्या जसरी कुणाकानी भने हुनाइन ।